राहदानी एक अधिकारिक सरकारी दस्तावेज हइ जउन व्यक्तिक नागरिक्ता प्रमाणित कर्ना काम कर्ता । राहदानी ओहके हम्रे पास्पोर्ट कहिके फे कहती । राहदानीक काम चाहिं हम्मर पहिचान प्रमाणित कर्ना रहता । अइस्तहिं करके यी एक किसिमके दस्तावेज हे जउन हमके विदेशमे यात्रा कर्ना अनुमती देहता आउर यी हम्मर कानुनी प्रमाणके रुपमे फे रहता । अइस्तहिं अन्य देशके ति उ देशके यात्रा करक तहिन भिसा लेहेक तहिन फे राहदानी जरुरी रहता ।